सकि ए खनम् बहि, अजन् मन है बहि थेके बिभिनर् धनर् मनर् भाप् ब स्चेने त अहि प प्रए। अरो हे बिहक्ति जन हे मनत् कि भाबि यसे भै कि कोरि यसे तेओ मनत् कि सोलि यसे तेओ अनु गम् न पए। तेओ हे बिहक्ति जने निजोर्, निजोर् कथ कि निजहे जने, किन्तु अने गम् न पए। अरो तेओ अन्तात् कि सोलि यसे, केनेरो हे किक् भाबि यसे क, कि कोरिब कोत् केति अज भै कथ किन्तु मनत् निजोर् तु निजहे जने, किन्तु अने गम् न पए। किन्तु तेओ अनुभव् कोरिब परे जतेओ हे बिहक्ति जने किबद सिन्तितो होयसे, अरो किबद कथ त भाबि यसे। हे कथ तो अनजोन् बिहक्ति उपनोथे कोइब् परे। अरो ते तेओ गम् न परे जतेओ हे मनजोन् कि होयसे सिन्तितो होयसे ब सिन्तत् परेसे। हे बिहक्ति जने जतेओ सिन्तत् परेसे तेओ, पर तेओ हे जन् बिहक्ति जने वेब्सिते तो मर् कि होयसे। भ हे तो तो मर् पस्नो जगि होते हो, रोदो योसे। तोमि कि सिन्तत् करि योसे? हेने धनर् किसो पस्नो जगि होते। अरो ए पस्नो केतेब हे बिहक्ति जने सको उतोर्दे, अरो केतेब मिसको उतोर्दे। जते हे बिहक्ति जने हे बिहक्ति पर तेओ मनर् भाब् किने तेओ लोकु अपो खुजे।